Engka anre deq to na ding i laqjuq. Bettuangna, misalna manrekiq daging, tacciceng na aga siuleng. Apaqna, iyatu udu daging e, map- naulle mappateq kolestrol, menreqni asam uraq e, menreqni rematik e. Makanya harus i <hesitation> imbangi anretaq.